Ke nsort agim eh iikoh odor mmara nshiga akaka mme asasor agim amad me abbe ovon nne ashiga eh utu eyen idit dit nshini, oven kpor-kpork abbe-beh mma ere mme ke ereme ugwa abbe ayen ushi, ugwa abe asene uba, ngwa abbe asene ke ngwed ngum nje ngwed ishi ke abba <hesitation> asene ke ikpegi-ke ikpegi, irem ke jembia orum wor aka ka mme asasam arem iye mme anim, ke evia ishimma nsort amim mme ven bere-mme akaka aya nor sughuren uyene ke eyebia amim mme nje inon-inoi abi bia inoi wor akaka agim mme asasor agim anomeye ke nsort agim abbe anug nne nshihiri ndene before abbe agbe asainne, ke mbiang ishinima nsort, nne igbehe <noise> sughuren ke ibiang nte inoi-inoi egbi abbe gam mme anim je sughuren uyene enick mmang bah ngume noi-noi mme ayana agim sughuren iyeme, nsunor oven wor abbe ashi ke efia, nsebe ugba ke efia, denegwed ufu rume achi, onor onor utr ameh uje ngwed sughuren uyene ornick, sughuren uyene ornick gbage uge akake, asasor-am agbe gumanne, uyene gba onick nne ke nje biang je mmangme mwan eyeanor gbe sughuren uyene gba yen awoni-aumaa quoni ke nsort agim uquiguhure je ettai mbun iqui guhure yene iguhure mmigaha ngu uthaine ebum ite ighure. Ireme nne itte guhuren igaha amme mmuyene uye onick ke edug egaha edug, eshineh gbe itai mme eyen, nnuck gbe gbage asasorm mene aka kam agama anugnne itoh mme oven nwe igbem eh urume gbe nne ugume nje gbanga ngup nwan nne mme asasom mma abe gbe iwan gbe gba nna anor mma goni agoni wana igbai-bai uguma ke educk egaha suguren nte ngo ogugure izome mme usor ayene ornick mma ngugoro ayenna asim gba igwa agim itoh ntack ayene igwaha ngwe ndembe igwaha ayennehe but abbe attene igwa aye unick nsort ama mbange nne gama nduwor ugbem nne ja ayeni igwaha mmang gba gama eyenor gba ayene eje ke adorn ero-rome am wor ighanne <hesitation> arekufene nga gugu onor ke ufene nnuck mbiang, ke nsort onor ugaha onor, mma ke-ren aka efe ren-wuni igbai-gbai mma jeni nguma mme ke ete-ren yene unick, wana igbai-gbai mme jeni nguma mme ke ette ren go oven iduwor ke egbem-gbem awor sughuren egbi yene biakpan, asughuren ubaghara oven ndewor esa sa, ndewor orgbem oh wa aguhure ethor ethor mma jeni igahanne ishineh nsort. Sughuren nde-wor ededebe kame onori mme onori nweza mma amin ke mbiakpan, mma amin ge imia yo, mma ke imipid, mma ke emma udughu dong, otu igaha otu, mma amin ke mission ke uguru onor ugaha onor, gubor anor umeh umeh ke obiono, onor odum, ke ornurum, ke ene wana ke guru arear, oduck igaha educk, yene aguru ari ago ari igbai-gbai nne gama gam ke eyoi mbiakpan mme oven nduwor egbem-gbem ago wor mgbem iye areme gbai-ere-rem ayene ke educk igaha educk nga kome ugbem agim, akome idebeh agim ke otu igaha otu wa guhure, ke otu igaha otu gua guhure ije asume oh, ndige ren oh, nde-irai oh nku ku oh, nde ivaina oh kukuru ire-egbai ke egbi, kukunine ke eyoi mbiakpan, kukuru ene eya adim mbiakpan, kuku-arear yene nte onor mme eyerk onor, onor eya ori ri gwa guhua ore ukuba ke ibe iyoi mbiakpan urume amin ke nyoi ubaghara, onor ugaha onor adem onor-onor adem ane-ge-asabe wor onor, onor ngu ugama uma nsort ame nna, who uma onor ette ren nna, yene ima ewe ette ren kubor idere ishine anug igabi-gbai nje agam, meh oven nduwor abebem awor sughuren eyei mbiakpan izome mmu sor nna akana ari, onuru anewana arear ari ke kakana, uguho ari educk igeha edunk katauqwo ari ke ifene izome ari ke ere-rem ari oven igaha oven who uremne onor urem sughuren iyeme orick mme-mme ye onor onick aye onor onick yene adorn udit Gbere adot ke izome, onor ugbaga ugam onick ke nsort ama, ugo arear amin ke mbiakpan, ye ari onick ire ikana ubaghara ke ovuru akana, akana anor eyen good yene mme oven ari ere ke esusuno, kana onor eyen good ton ari ke adack isagha, ton onor-nor ke esen ima ton onor-nor ke ama iso-orock amme ton onor-por ke edug igaha educk kana ari yene awo mma gaha ono ikana ke osoil ayim mbiakpan kam ke ubaghara ari ere isuno ineb-neb, deme isono iye ari oh, dene ireme iya-ari gam mbiakpan yene aremi ene-nep ikuba imi mbiakpan amara, ama gwe ayenne iche mbiakpan ase ime ke eyerk ku uguru arear, ye ari oven wu inepbi, jack ari oven wor ari ireme wu inep mme asia ari mme onor mbiakpan ari gameh odorn ima iye onor igaha onor mma wakaha, mme ite uwaka eshi agama odorn ima aye onor sughuren inem nne igbere wor izome, ibere wor usor mme oven wor ndege ebe-bem, ndiye nnu gbema ngim nsameh mme nnu iso-orock ingume iye amin ke biakpan, biakpan arome nne adubo igeme isune, ire edubo igeme ke mbiakpan isume mme ja aso onick, yo ornick, yen gba owa asa, mme we wor awa asa mmi remi ke eyoi biakpan gam ke ubeghara ke avuru, ubaghara ke avuru ari good mme oven jeni arigood ime akaka onor gwoni ari ime asa onor gwonu mme ubaghara. Ivanghana kan gameh urume, agonni nge ari ere enuck nuck ndewor ogbem ntte ja ase ikana aje ari wana aguhure amina igbi ari ke educk igaha educk deme biakpan ubaghara igaha utu oye jeni wor anor eyen aqua-qui, demeigaha utu wor jeni <hesitation> ga onor eyen, yene eye onick, aye emon, oven war asa mme oven wu irem ni irem amih ku ubaghara, kukuru ari, rem ikana ifu iye ari, aya onor wor agam adorn ima, ase ke otu ikana amang mme aguba akana barbi mme gba ngure gba mme ubaghara gu oven nduwor egbem-bem gam ke ovum effia wani nte arim, arim kpo izome ke oven igbi wor ari ere ke ere rem, wor udumu usu adorn ogbor agam awan ari, utu igaah otu, itu igaha utu ari ere ke eje jeho, ari ire ke efe-fene oh awor sughuren je arime ari ku usor, arime ar ke izome wn aghuhure, wa aguhure sen anor igeme iwan ari eyoi mbiakpan, wa aguhure eyerk esen iwan ai eyoi mbiakpan ami ke ugbarah wa guhuren orbuck anigemeh iku uwani ari ke eyoi mbiakpan, wa aguhure adack onor igeme isack amin ke osot mbikpan, but eigaha enep-nep zum-zum etto-ton, onick onick wu ime wor nye mang mme ava anud nne ubiri gana <hesitation> Kana ari awor mme agaha onor ikana, ke educk igaha educk sughuren nno ndewor gbe-bem gaje mme owen ite mma remi, mbag wey nsa ereme ke ere-rem ayene, go arem idai nge nduwor ke egbe-bem sughuren nno ke effia wani.